Eva, era, edge, ise, <noise> eva, okpa, eva, era, edge, <noise> ise, esa, serva, <noise> ere, chiri abi, <noise> eva, era, <noise> edge, <noise> ise, ese, <noise> serva, ere, <noise> chiri, igbe, <noise> okpa, eva, <noise> ere, <noise> edge he ha, <noise> eva, era, <noise> ise, <noise> esa, swh, chire, <noise> igbe, eva, <noise> era, edge, <noise> ise, <noise> esa, serva, <noise> ere, chiri, <noise> igbe, he make i shout u egain, okpa, eva, <noise> era, edge, ise, <noise> esa, serva, <noise> ere, chiry, igbe, <noise> okpa abi, eva, era, <noise> edge, ise, <noise> esa, <noise> serva, <noise> ere, <noise> ichiri, igbe, <noise> uwe, <noise> era <noise>